<no gny manga> antitsy gn'asia resaky davy da gny ranomasina gny tonga andohako voalohany. Magnaraky anizay koa gny maillot mpanao labolin'ny Italie.